जैसे भारत में ज़्यादा लोग पहाड़ों में पसंद करते ह। और दक्षिण कोरिया में गाँव में लोग रहना ज़्यादा पसंद नहीं करते।